Pos pa megu es el día mejol dela semana. I si no pos lo ententu. Porque tengu craru qu'es lo mejol que te puei passal ena vida! Si los tus lunis sonin días güenus es qu'estás a hazel las cosas bien. Assinque essu es pa megu un lunis i essu es lo que yo te deseu, que tengas güenus lunis! Ave, es que si una ya emprencipia la seman penandu pos pahi que se te passa la vida volandu, no es?